Aaustralia tëtäguasusupe jokope opavi oyoavi arareta ivituguaju koti oiko vaereta guinoi <hesitation> ara jaeko ivi ñakiavei jokuae jaekosupeguareta iviakura erei <hesitation> arayevikoti oiko va retayave <hesitation> jokuaereta guinoivi mopeti ara iroija kavivae jaema kuasud estekoti oiko vaereta guinoiko mopeti ara otiniyeye jokuae oipota jei iroima oi jokopevae jaema este koti oiko vata jaema jokope jaereta ara guinoiko <hesitation> oyoavi guinoi opa oyoaviviavi guinoivi arakuvo